हां, कई जानवर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान पहुँचाणा जाणदन। उदाहरण का तौर पर, हाथी अपने समूह मा रास्ता और पानी का स्रोत का जानकारी अपनी संतानों कूण देणदा। बड़ैं हाथी यो जानकारी अपनी नई पीढ़ी कूण सिखाण्दा, ताकि उन्का मुश्किल वक्त मा मदद मिल सक्दि। बंदरां मा भी एक पीढ़ी अगली पीढ़ी कूण फल खाण की तरकीब, शिकार करणा और औजार का उपयोग करणा सिखांदन। व्हेल और डॉल्फिन भी अपनी संतानों कू खास आवाज़ या संकेत के माध्यम से संवाद करणा और शिकार करणा सिखोदी।